Amboa koa izy da misy gny bulldog, misy gny chiens allemands, misy gn'amboa gasy, misy gny chihuahua, misy gny rottweiler, zay angamba.